جنوب افريقيا، ثقافتها متنوعة لانو فيها جنسيات و اعراق مختلفة، عندهم موسيقى مميزة <hesitation> اللي هي الجاز الجنوب افريقي و عندهم الرقصات التقليدية، <noise> في ال اكل مت اثرين بالمجتمعات المختلفة. مهتمين بالرياضة و عندهم الركبي و الكريكيت و كرة القدم و ت اثير نيلسون مانديلا واضح في الثقافة الوطنية.